<hesitation> Raha ny loko mavo <hesitation> loko mavo midika fahazavagna fahazavagna dia ny raha tônga an-tsaigninahy voalohany zao raha hazavana zegny asiana koragna ilay masôva masôva nomen-janahary io zegny raha tonga an-tsaigninahy voalohany raha vao mahita mavo mahatsiaro ilay fahazava.